Ma keia 'ohenana aia he 'elua aniani kaulona, ho'okahi no ke kukui mamau loa, a no ka aniani kauloha 'elua kokua ia me ka ho'oikaika ana i ke ki'i no la mea 'a'ole hiki 'ole ai kau maka ke 'ike ma ka po.